Siz barchangiz bu loyihada ajoyib ish qildingiz. Barchangizga katta rahmat! Barchangizni qilgan sayi harakatlaringiz va mehnatlaringiz albatda o'z mevasini beradi va ular albatda qadirlanadi. Vaqt ajratib, qo'ldan kelgancha qilgan harakatingizga munosib sovg'alar ham taqdim etiladi.